സ്വിധന് ദേസ അഥ്ജന്ത സിതവതവരന ഇപ്പുന। ദേസമ് അല്ല സിതവരന ജസ്തി ഇപ്പുന സോ അക്ലേജന। അഹര പദ്ദതിന ഇപ്പുന അക്ലേജന। <hesitation> സിതവരന ദേസഗ അനുഗുന വതി ഇപ്പുന അക്ലേജഗിത്തേ। സിതവരന നദുതുമത ബദുകോദത സോ അക്ലേജന। അഹര പദ്ദതിന അക്ലേജന സിതവരന ദേസഗ। അനുഗുന വതി ഇപ്പുന അല്ലപദ ജനകുലി ജസ്തി മിന്। മസ അലുഗദ്ദേ രൈബോസ് പേരി ദൈര്യ് ഉത്പന്ന ഇനുമന്ദ। ജസ്തി ദിനു പേരി കരന ഐത ബന്ദന ഐത ജന്കുലേഗ। തുപത് അമ്šഅ തിക്കുന തുപത് അമ്šഅ അര്ത ജന്കുലേഗന। ദേഹത <hesitation> ബോĝഉ ജസി അര്ത അവേ ജന്കുലേഗ। അല്ലപദ സിതവരന പ്രദേസ ദോതികേ ഓന്ദ നേകി അജര। അന്čഏന ജുജ അപുന്ദു അന്čഏന ജസ്തി കോപി ഇപ്പുന ജതി। <hesitation> അഹര പദ്ദതിന അക്ലേ തിന്ഗ് പേരി।